Kin okume ofon nyen ekpin, nyen ekpin eri se oka yim ejum nji obhirane fong. Ojighane, nenkue ajigha monche monche ajighi nenkue. Ebhu oka jighi monche, monche amo jigha, ochot na monche kpe nan nan, monche fine achot na we. So ejik edu njun ebhae. Ojighi monche, monche ajigha. Ojighi nenkue, monche ajigha. And omengh fine se okhibha ochot nyi, omenghe se nchot nyi fa tig ayam monche. Monche akpi aron, a kera-ekikere, onog ochot na ye kpe nan nan, a ki tamma. And a tam ma we nyen, emoyebha. So mon ate akue o ki menghe mba nyi o ki chot na ye so that eka yam ye. Ebhu nyo monche oyi nong ochora, nchot nyi ochora na nyo monche a jog eye. Nyi ochora nanyo nenkue nyo amenghe ejum a jog eye. So ok chot nchot menghe the way, menghe nong oki chot na monche. Ka nga aka bhira fon, ka abhira fong we mbinghe eya amobha oyebha so ejik edu njim ebhae. Nenkue ajiga monche, monche ajiga nenkue. Na otag eti ome mbi nkare. Otageti, ota mmon owa nong aki, aki, aki, aki fon ejimi nji no nji kpe a ji fan, kpe ayimi ejum, nne aki to e-h! Mmon anyo afo ajiga nne. E yimi nan khin epiri ejum nji fa efam? But ebhu obhira ane fong, onog a jag oji kim <hesitation> mmon anyo a? Abhira ne fong, de aji na ye. But ebhu okpi nyen ejimi, ane a ki du npo ma kpe we anyim abho, ma kpe abhon nyen ama asik abha yimi afo apan n pan akara, se mama or papa, mmon nyo fa chang mbiranefone. Rue afo kari ye kpe ayimi jen kpe jen ru wun a for kare ye. Na otageti ome mbi nti abhonche.